طبعا انا شخص رياضي كثيغ رياضات كن لعبتو بس انو اكثغ رياضه احبه هيه رياضه كرة القدم اكثغ رياضه صاغت عندي اجاده بيها اتقنتوها بشكل كلش حلو هي رياضة قتال اقفاص إم ام اي من كتتو بطل محافظة بيها وكنتو كذا يعني اذا اتكلم عالرياضه ما يكفيني وقت لأن كلش احب الرياضه